دراسه التاريخ أيظا مهمه لأنها تعلمنا من أخطاء الماظي و تچارب الشعوب يعني نفهم كيف تشتت المچتمعات و كيف أثرت الأحداث على العالم اليوم التاريخ يعطينا دروس تساعدنا في إتخاذ قرارات أفظل للمستقبل فله قيمه كبيره.